हम्रा लागईचे कि रेस्टुरेंट के खाना और व्याभार सब बढ़िया होगईचे। इहे से महंगा रेस्टुरेंट में भी खाना खाय चाहेचे अइसे तो बाहर काभी। खाना कभी कभी बढ़िया रहाईचे लेकिन रेस्टुरेंट के साप आउ अच्छा। रहाईचे लेकिन कभी कभार बाहर के भी खाना बढ़िया मिल जाएचे। और कभी कभार महंगा रेस्टुरेंट के भी खाना अच्छा नहीं लागेचे। लेकिन ऐसे महंगा रेस्टुरेंट में भी खाना खा लेवे के चाहिए खाना। कभी कभी बढ़ा रेस्टुरेंट से महंगा रेस्टुरेंट से भी खा लेवे के चाहिए।